Dabba mu kum gaɗani yo yo saran mu mu kenan mu ina gadara ki zoni yo gaɗemu mu a taimakemu dama kume ko kum shi inne kumshine mu mu ina gadara ga zito shi inne gaɗau gaɗaune geɗaumu yo ke a taimakemu mu ke daba geɗauke a sara simi muke kam daman kum amman kum buon a taimako miya komin geɗau dabba na ka anɗibo na taimaka ko miya amman kum ka andi mi na taimakan ko sene bo geɗaukenan daba kum kenan ey yo a taimaka mu kenan ya kula zaini kenan kum kum weika mi a taimake mu sosai amman saura na ko na sibo a taimako ae na ka waina sisti em bale a taimake ko amman na kum na ka nɗi sara a taimakeko shine bo geɗaukenan a taimaken ko kum kenan a taimaken mu to a taimakanko siyi shine na biyan bukata ka dabba ko nata ko dalili kesi ma zeti ko dalili kesi ma keshi banan mu a ko gum ka eytu. Mu anka gum mu mu shawami mu kelo tu dabba kumyi mu meshi bono dan ataimakemu dan na ka andi subu kola zaila zaibu na ko anɗi subu a taimaken ko shine ey kum ey kenan a taimakemu sosai mu ina shawani a gomma na meko zi kum ko kosi buno a taimako ko ey yadda ma dabba me ey ki baɗi mu gummu goma mi nadan goma mu ko marta bo miyo yo mu na dalan ko siye mo kumni kenan mu mer dabam siye ni kum ni kenan a gommana mu fete boɗi na zuwa zoni zuwa fati mu gate to mu matu bano.